بنجيب الحله ونحطها علي النار-وحط فيها شويه زيت او سمنه-ونجيب الشعريه ونحمرها كويس-ونجيب الرز ونغسلو كويس-وبعد كده بنحطو علي الشعريه-ونحط عليهم ميه بملح-ونغطي الحله-وبنسيب الرز يغلي كويس-لغايه ما يمتص الميه-بعد كده بنوطي عليه النار-لمده عشر دقايق -وبعد كده بنطفي النار